Uki okpa uki eva uki era uki edge uki ise uki esa uki iserua uki ere uki chiri uki igbe uki igborua uki igbereva.